Obuthuku bwanganza erilhiraku, ithwe ngithwe ngeya <hesitation> obuthuku bwayi obwanganza eririrako. Nganza ingalya omwangyakya ngyakya, inganywa ngobusara okuli eryeru kwihi okuli ekyapati, elunch inganza ingalya omukyeri omulye enyama kwihi inganalya nokwagongya, eyikalhangire kwekyihimba. Omwakyiru ingalya erihere kwihi ingalya nokwabitooke okunebihimba. Ingabya inganemukyengyinga kyengyinga omwa omwirya niku nganathunga omubiri owuwene <hesitation> ingye ngungnza indya ingangakalya indya. Namasyathunga esente syayi kungisyangkalya indya